Siempri s'izi que las patentis premitin alas impresas de farmacia de tenel perras pa siguil vestigandu. Peru me pahi a mí que las cosas no sonin tan cenzillas i qu'están más a ganal perras qu'a sotra cosa. Porque, afinal, si la genti no puei pagal la melecina i la tien de pagal el Estau pos las impresas siempri tienin la propuesta de que l'Estau tien perras peru estó en que si ain malotías gravis, las melecinas essas no devían de tenel patentis.